Nyya fi inokpa, nki ya sheho, nki ya-gege ya ngo oza ya ra ya kyanu ya pya kiya wo oruba kiya dami. So ifu kawo oza mani nyee ni nyya ya ni, nyya mo oneshi ifu nu abaya ki inokpa ni nyya fu ni iwine ko foza inokpa ni nyya foza kuma nyya fo ebe ka anasara la, anasara ni nyya fu ni, nyya fuwo ogyogye, nyya para vo oza ni aba ka wo, ni aba kpo gbayi me ya wiye kasuse, ya wiye kebe ka akyashi, ya wiye koza ni to nki ya sheho eho mani nyya sheho ni nyya sheho ko osa, nyya ka agyinakpa, nyya sheho ki igwu, nyya sheho ki ishi. To eho ki ishi ni sheho ki ishi ni gyolo ya ni ngyelo sheho mani ni nmo ya ngyelo waga vishi oni aba sola dami nyya fo ya kwanowa ya ha nki ya gega olu hin ya sha ishini ngyelo ya kwanowa ya ha nki ya gega ya tola aba ya kwa dani nki ya fo ya ha, ki ya kwo oniwa nki ya ha ishini, nyaya ha nyee otun ki ya sha. Ngyelo ki sheho kosa ishini ngyelo yosa mani aba gege ku tobobo dami nyya rona kishi kpa anu nki ya fona kishipa ki kpa anu. Nyya ga tagyinakpa, agyinakpa gyolo ya nyya kye aba gbomu, aba kwona ki ba re. Aha ki ba sake ki ba kya agyinakpa no agyola ze womeme aba aba kye baha aba to ola me ki ba ha. Okimo ishino wo ngmo-ngmo no oza gyo gefu adaga byo oza gyelo gebe leshu no oza bawa tata kelo ni ana agyinakpa mani aba fo ba shinyo ya pyo ba yo ya yi gebe kola gyo ola gyo ola ba fo onwa kpi inyawo ni no ogyola wa gi ikpiyenu aki ya ho nki ya ha ni otua ki ya sha neneshi, oyifu kawoza mani nyee ni nyya ya ni, ami mo owoza neshi bya akinokpa ngyelo fa ana ayi oza hari ni ma ayi ba gege ba ka ba kyanu ya ika byoni, nka ni ami ya mo ya woza kotunehe dami byon ogyo woza kotunehe dami n yati otu ya wa, otun ya gbo mene kuma oya yo otun ya sha kotata kini gyolo ma yi leke ke ozani ami afuwa me awa kyanu ki ya ka, otun ya wo ya shi, ya wo otunehe dami otun ya sha kotafa so, nma owoza mani ni nyya ya ni nyee owoza mani ni nyya ya ni nyee owoza neneshi ogyolo ki wolamu kipishi kining yolo rishi ni nkyami ra, na awase ni bawa ra abo hun. Kwaba wi igbo ba vese ogya oye ma, kwa ive abakpa niki ba va awo ogya oye ni, byi iggo ba vo okpagye ki igbo, bya akpagye ki inigwu aba vanu bawa bawa ra ebe ka ishi oni, ana bani awi igbo ba wa kelo awase ni wa abakpa ni vo okpogye ko o jigawa aba webe ka mani aba wa rishi ebe ka, ishi oni agyelo pyanu na ayi ra, byoni aha man gyo ra ebe ka avashe ni wa awayene ka ni, agyelo ki yira, awase ni ba ra ebe ka mani, agyelo daha oza ni wo ni girkweyi nu ko rora na ara ni aha gyelo ba zo ozani, aba zo kpo otunehe ni gyelo ya zeno otun ya sha ni nyya mo woza neneshi ni ase kamata ko ya ni, kwo owoza neneshi ni ase gye ko yani, pini woza ni ami ma kamo awoza mani nyee ni nyya ya ni owoza kotunehe dami so.